Kua eh zonare jei supeva jaeko oyeporu ipuere vaera opaete mbae oñevae eh supe ivigui rupi jare i igui rupi ipuere vaera kuape kua ndie ipuereta yaeka jare ipuereta ñavae supe jokua yande yaekva